Abantu abu ndakizayo kureeberaho, n'abaziire bangye, abaziire bangye maawe na tata habw'okuba, ebintu ebingi ebi baabangambiraga nkyari muto, bimwe twatu nantabikuratiraga konka hati ku niizire ndakura, naashanga baribo bantu abaraasa ku kwereka omuhanda, muhanda oguhikire, maawe na taata ndabasiima munonga habw'okuba n'abantu abaratwaza mpora, ndakibegyeraho. Nkyari muto nangiraga ngu eeh aba bantu nabo n'abanyakyaro, konka, ku niijire ndakura naareeba kunoku kunokwetwara gye, okwekwatagye, okakuratira ebintu eby'abaziire barakugambira oraba origye munonga.